<hesitation> Fitaovagna fototry hita amy bisiklety, voalohany kadran'azy, magnaraka gidon, magnaraka pneu, de misy pedaly an de misy chaine <hesitation> f- zareo zagny ch- amy pneu, pneu afara igny zany petahan'ny <hesitation> chaine de chaine igny aminjay mande mifandray amy pedaly de le ôlo mitondra azy aminjay mipedaly mampiodigny chainy igny de igny mampiodigny le pneu-n'azy de zay amzay mampiteky azy.